Ko njanngumi ŋissaaji warde. jooni koo kaa fu mi yiyaayi hono ŋissa annabi Muhammadun kaa welde kaan. Sabi kanko huunde fuf omo faccita, ɗun waɗi so miɗe ñeentina mo. E ley faamu an duu tageefu ngoo fuu, hono makko walaa hen. Jon kaa e banngal moƴƴuki sifa.